Tejna xenya jwa'n nkan ncheya', ndyoxkua jwa'n nchanaba, ncheya este <hesitation> kana thib net yet ta ndoxkua yamenba ndyoxkua kon yo mina', jwa'reya ndyoxkuaxa este nzomen yezna' ben ndyoxkuay ze- zea yeta' o jwa'n ze' mbesmen na, jwa'n meditey par tayal jwi'n thiob nit ta thiob yed chix' thiob asta kald ngidna, mbay thi jwa'n ze' mbesmenba jwa'na jwi'na gaz ngo zebay, <hesitation> jwa'reya nak mas nawue ndiey jwa'n ndyoxkuay, na jwa're ndyoxkuaxa kon yo min, yo min tyoxkuay na ngolo ye'yo yo min ndoba, ndyenuxey zera kotexey kexa ke xisney za tombizey na gazxey kon nit ze za tyoxkuaxey nawue tozkuaxey par tyoxkuaxa yet'za kuiy zara bro'o kuey lo zinay kuey izyo za anta ley mbiza zera texkey ned ke- ke yu' ladney za bruza ngo mne blo lanxey za yo'i lo ki'za yo'i kue- kuezay gabmey kuay te- tey broy zipta kuay yek taney nawue kuazey za, ngolo mne mkuazey za tobrexa nchad yek ney nchad- nchad chan yera zera tobxa ki'za ngolo mne <hesitation> kuadxa tolxa diba za yei'za ba ngolo. Mbyexa' jwi'n mbyexa' anta nagaz mbyexa' zera kotexey len- len kotexey lo kuya'za zara zi tayal koxa lud nit kob leney ze za par tayal na lyedey par nday jwa'na nli nit koba nit koba lad nit koba nit yeba zebay nit kob nit- nit nilaza jwa'na koxa leney na jwa'na naba ze mblyab nit koba ngolo mney zara tax nit koba tayal gumena tamod ze mbli kuanxa yet ya na tyaka na- na lyedey polad ndayze jwa'na nak yet laza mbay naya ndebe re yet tijna' naba zenak jwa'n mbesmen re sarten' re jwa'n ta- ta jwa'n ta tayal komen azeit lena mbay jwa'na jwa'n kagaxa jwa'na nzo, mbay nzo sarten jwa'n mbesxa na xomod tata ngobin jwa'n leney za mbyexa thiba jwa'na mbay thiba mbere re yet nabina mbay naya'na mbe- mbes men kas par tayal bto jwa'n yo'i men nkenu zi komid robana jwa'na kamen ze jwa'na jwa'n nkana nche jwa'na jwa'n tij mbesna jwa'na ndyoxkua re xa tijana na ndyoxkuada nche' jwa'na jwa'n njwi'ney nxeya.